<hesitation> Wɔfrɛ m' <noise> Gina na ɔwo so ɛ? Megye dzi dɛ asɛm yi na mebebisa a nyimpa a mehyia no fofor. Nyimpa no tum yi mano a <hesitation> na matoa do ebesa n' bea a ɔtse, edwuma a ebi a ɔyɛ, dza ɔreyɛ wɔ beebi a mehyia no no. Sɛ botae kor ntsi na yɛwɔ hɔ a mowɔ biibi wɔ hɔ a ɔwɔ dɛ muhu fa bea mowɔ no ho a mebisa no mma ɔno so eyi mano. Mewie a magye ahomatrofo a okitsa no no amba a mihia no a motum mafrɛ no.